द जै त्क्सिजय अन्ग् निनो सिन्गव् देइनितेब लिक्सद्। द बे देइनितेब लिक् <hesitation> जनैक् हु अन्ग् दब् क्सम् तक्सैप् प्लम्बर् लिन्ग्दन्ग्। दैप् प्लम्बर्क अन्ग् म बुन्गोर् नने हिल् लिन्गोर् नन्गन्। दैप् प्लम्बर्क अन्ग् बुन्गन् द्जे अन्ग् निनो अव् देइनितेब लिक्सद्। हर् <hesitation> म यव् म ब दि लिक्सद्। <hesitation> भेख अन्ग् क्सिकन्ग् नैक् रिनन्गन्। दैप् अव् बुअ क्सैबव् म यव् गोब्लोन्ग्द्। हर् म ब रि गोब्लोन्ग्द्। भेफर्क मु जन्गय् नैनन्गन्। दैप् अव् बुअ क्सैबव् म यव् गोब्लोन्ग्द्। भेख अन्ग् क्सिकन्ग् नैक् रिनन्गन्। दैप् अव् बुअ क्सैबव् म यव् गोब्लोन्ग्द्। <hesitation> हर् म यव् म रि गोब्लोन्ग्द्। भेख अन्ग् क्सिकन्ग् नैक् रिनन्गन्। सेमुअ वेर्गलन पैनन् नि बेअ फिक्स् कलोम् पैनन्।